Nyaunen wo ishinii aba ishi ishi fudet bed aba ishin jal jirt bed dufte it ririqette ishinen malsuni hinbedi aba sun. aba sun bayya ira hin detuu aba sun Malin sagale nyatinen madi tete wonin nyat sun kan fudetii aminen maye ira hietu ege it irrbite it ririqeti mara guda ishin akas akan itati tabia ishian sunuma.